צום ערשט זאל מען אפוואשן די הענט מיט וואסער און מיט זייף אז אלעס זאל בלייבן ריין, דערנאך זאל מען אפשווענקן די שניט אדער די צוריבענע פלאץ מיט ריינע וואסער ארויסצונעמען אלע שמוץ, דערנאך זאל מען לייגן אביסל פון קרים וואס טוט צוריקהאלטן פון ווערן אינפעקטעד, נאכדעם זאל מען עס צודעקן מיט א קליינע בענדעזש ביז עס ווערט אויסגעהיילט, עס איז ראטזאם צו טוישן די בענדעזש אפט עס זאל צוקומען לופט און עס לאזן ווערן אויסגעהיילט.